Insetti si a ie la cavalëtta ch'a intra sempre ën la ca, pöi a ie ël gril ch'al e ën po pi gros, neir, ël grillo talpa ch'al e bastansa simile, ch'a fa i buchi ënt ël teren e pöi a ie la papamerda ch'ades d'invern a intra sempre ën la ca e che si t'la zgnache a spüsa